Agarda sintetik go'shtlar havfsiz va mazali bo'lsa undan tashqari atrof muxitga foyda keltirsa ularni tatib ko'rgan bo'lardim. Sababi bu yangi <hesitation> mahsulot va unga qiziqishim bo'lgan hisoblanadi.